سپیس شبد، من دے اندرونی منولوگ نوں جا کے کردے ہن، جتھے شبد، سوچ، یوجنا بندی اتے یادداشت والے سادھن وجوں کم کردے ہن۔ اتے جتھے وچاراں دی اک نرنتر تار وچ دخل اندازی جا دوران والے واک انشاں دے روپ وچ پرگٹ ہو سکدی ہن۔ کئی ورتن، پٹکن، ورگیاں، ستھیتیاں نال جڑی ہوندی ہن۔ اے سنکلپ شبدانوں سکھن لئی سپَشٹ دہراو، ورگیاں، تکنیکاں اتے وچاراں تے چنتاواں لئی مانسک جائیداد وجوں دماغی سپیس دے۔ تسی اک دماغ دی کلپنا کر سکدے ہو جو لگاتار اندرونی سنچار، گلبات دے ابھیاش کرن جا فیصلے لین وچ رُجھیا رہندا ہے، ایویں کانش یاد دی مانگدا ہے۔ کہ شبدانوں جانکاری رکھن اتے پونکھ دیاں کاروائیاں دی یوجنا بنانے لئی کِمیں برتیا جاندا ہے۔